Ja naa chjuna ke nche jassi tjaneni dakeani ke ke xen tha thi jineni u yaa naa ura unda the tsji ni undagua ntha ngua tjeba ni a naa ke nche kundi ncha di thi chunda na k <hesitation> ixin na ko yaa thi ngiva nixinxi chja ba ncha ke nchee kunia ixin kunia a naa ncha na chjana ncha ke nche ba ja baku nchaa na nda xii ba rugunda tsjingii ko yaa thja ngua chjana ke nche ku yaa xin nchi thi nda na nixinxi na ku yaa naa thje ba ke sine ba chunda nua na chjana jia ke nche ku yaa gua ntha taaxi nda taaxi <noise> nda nua nixra cha nyaa na thja thje thin ndagua thja thje jian sine ba yaa ncha jinche kunda nixinxi chunda nixinxi kuxi jaana nixinxi nche ku yaa <hesitation> thinda thje ndagua ke ka ncha na nche ko yaa nixinxi jii ko thi thi chja ncha ne ke nche ko yaa ngani thoo ko chingagua tu nchi ni taogua ni thjo ncha thi ko jii ku naa chabee ngani thi ncheba ncha thi jaana nanii chunda ncha na thi uchiga chana uthiga ke nche ku yaa jaa yoo ke naa jaa naa kuthachrji nana chana nchana ke nche kuxiga.